أنا بتأكد من اللي أنا فيه حاليا هو ‹hesitate › واقع وحقيقة ام خيال; ببساطة لإني بشعر إذا شي ضرني بشعر بالإنزعاچ ، إذا شي اذإني بشعر بالتعب بشعر بالاذى، إذا كنت مبسوط بشعر إني مبسوط ، ف بالتالي من خلال مشاعري بقدر إني احدد إن هذا الشئ حقيقي ولا واقع افتراضي ولا أيه ولا مدري أيش لون! ف أنا بحس فيه فبالتالي هذا حقيقي.